irô Però àby iô ndraiky raha nandalo tamin'ny tantaran-drô iô mba haiko, mba azoko honon̈o edy, rabekiny dônko ai, resaka irô zen̈y anisan̈y nanaitry olo maro tamin'ny fahaizan-drô manamboatra raha baka amin'ny vato. Ia, zen̈y zen̈y ny azoko honon̈o, avô fiaraha-miasan-drô Ameriky diosioda tan̈y koa ny azoko honon̈o hely oe.